Un yia nuu xiniuna tichi koo nu yakana chi yia nu xiniunari kua ika ke'ena tia'ava xiiri, ya un ka- sininu chininuna yia'a, yia'a ya kuiji chinuna nuu ya kena xii tikui ra chininuna na xiyoa xii tinana a tunu kootu ra keetuna xi nuju xiyo chini, chinuna yata xii tumi tinanaka, tunu xiyoa ra saara iinaya mi sojo sataa ra tajana ini kóo tia'a ra ya tantii ya kujuna ra, kuju tuna mii tinana tantii'ka kantiana mii ti tichi ra ke'ena ya kujunari ra ika, ya kava nuuri xii yia'a ra, ika tura kuara guacamole ra na kun tiaa nuju mi, mi tichika xikejera kora guacamole'ka ra tajana loo limon, tia jugo limon tajana ya nujua na tukaa ra inka otra ya ke'ena tukuna ra ika kua sukasu tukuna loo mi yia'aka xii aceite taja tukuna ini sarten ra ksasuu mi yia'aka ra loo tuku mi tinanaka kasu ra ta ceite nta tii ya tajana mi ini miya licuadora ra ntikova ra loo cilandro ra, loo tichi ra chikan loo limon ra xa va'a tu saava tu.